Ny fizaka tena tanteraky e da tsy mitombo satria ny olombelo da olo tsy afaky miaina raiky, tsy maintsy mila olo avao zany i, olo voataka natao hiaina amin'nyb fiaraha-monina. Ka lafa ny olo voatoka hiaina amin'ny fiaraha-mony da tsy afaky mizakatena raiky zaofa tsy maintsy mila fiaraha-mony avao i na ino na ino raha ataony.